Eyek yaak aŋaa niyek kan naa mon̰gu, eyek yaak fotor gu ti. Eyek kudruyaanu ottuk tal mbaar tene yak jaa, eyek yak am niyek kan naa oŋon̰gu eyek fotor nak waagu ti. Tii n̰ee aŋaa niyek kan naa amgin yowok ta, eyek waagu tii eyek yak ramadan nagu sayim sun tam woroŋka ti nerikti, tam worŋoonu jaa jul eyek ramadan nak waagu jaa kaynu sayim su suba maa en̰igu tiŋerandaa nun ner, kanaa tubunun win̰an, waŋan, iliisun indan kusan, wujaa sundar tenen kaa, kusan, wujaa sundar kusan tenen kaa kusan, andri dittir wojoo ottukoo kuŋaal tandan jaa wojoo ottukoo mbaar tal oddoy anaa woŋon ka dittir ti eyek yak jaa fotor nak waagu teri. Annaa tika ti eyek fotor nak waagu taraanu wey eyek tiigu daa it tene, it aŋaa niyek kan naa kulley. It yak ramadan naa wir tiŋ kaa eyek fotor nagin ti teri, annaa tikati eyek fotor nak waagu jaa niyek kan naa aŋan̰i. It waagu dum tiyoonu wojoo kayaŋ waŋ nun dumnaanu kaynu hedimee yeniinu dumnaanu faanan, sugin keyiinu kaa faanan, osurtun keyii nu kaa faanan, hedimey keyiinu kaa faanan, almaŋ kan rayee keyii nu kaa faanan, lutoo weneenugu dumnan wojoo kayaŋ waŋ nun joko ŋalaa lugudaa trufunun ti waŋ aydi sire wuse, aydi sire kusee nu jaa, taŋtusiinun likemat kaa kan, kerkesee kaa kan, kak kaa kan aasuŋunti halaawaa kaa kan, wujaa bombom siirii kaa kan, lutosii lollii wujaa ejii yak asir naa kaa kan, wujaa kokaa kaa kan, wujaa jii sirii kaakan, wujaa n̰aa nun naa kaa lollii: maŋaa kaa kan, banan kaa kan, leemun kaakan, waŋgu dumnaanu, waaluu kaa kan, lodoo kan, saburuu kan, andran̰ii kan, chitaa kan, lutoo yak jaa yowoo yowoo min̰aa waŋgu duman wojoo. It yaa jaa fotor nak waagu tiyoonu, kaynu n̰a, wujaa taŋtisiinun behimek tisijee dabaa wiri, too marchee dabaa wiri, too tasik jee dabaa wiri, too joosii dabaa wiri, too menjii dabaa wiri, too tormbosii dabaa, too kerkesee dabaa su lutoo waŋgu dumnan it tiyoonu wojoo wak jaa eyek fotor nak wagu tuyoonu dabaa su win̰aa tikati am kaa eyek waagu aŋan̰i. Andriyan n̰an walaanu wujaa, wujaa taŋ tuunun kaa keyi meniiuŋgu owŋoy tikati muŋutuu kan miŋeejee kan, mirchee kan musii kan, kolii menii kan mammisee kan kolii embee kan, muŋuljii kan, miŋgiljii kan, kay yak miniinugu dumnaan miji nindaanu kaa kokon taŋtisii weniinun subbade salla siren alaanaŋ nuŋguyin yowoo weniinuŋgu nilan aasuŋun dittir ti. Welet sire, welet sire museeti. Waŋ jaa menii lel nindaanu kaa telefun gin kireedii waanan kurin waŋgu kaa dumnan nuŋguyin aasuŋun artika ti eyek yaak jaa fotor nak waagu oŋan̰i. Tii kaa eyek jee too kelee nokoy wojoo ottukoo kuŋaal, tandaanu jaa wojoo ottukoo kuŋaal tal teen nun ti tamma nirek ti. Tii jaa aŋaa niyek kan naa yowok ti eyek jee too nun ner dumnan. Kaynu lutoo ndreketuu weniinu n̰idisii, bartisii weniinu n̰edesii,, aasuŋunti wujaa tiwituu weniinuŋgu sek siren, aasuŋun windastika ti eyek waagu niyek kan naa eyek jee too kelee nun ner moŋon̰i.